Tsú mbáxti̱ꞌ, <hesitation> ríꞌkhui̱, wéno̱ tsú xtílá khúwá guꞌjuáá rá mí, nda̱yo̱o̱ ikhúún rí ríꞌkhui̱, por ejémplú tsú mbáxti̱ꞌ gíꞌdiin i̱ji̱n rá, nandxaꞌjuáa̱lí i̱ji̱nye i̱njinye numuu rí yáá nakhruaꞌjuu̱n má ikhii̱n xújnii jaꞌnii ajngóó ru̱dúu̱n rá, jngáa̱ a̱jndo̱o náá ú igóo̱ nagímbúu̱lí xógíínꞌ, jngáa̱ xúꞌkhui̱ mangaa ríndo̱o rí na̱ꞌkha̱ bi̱yú, nandxaꞌjuáa̱nlí numuu ndaꞌyoo̱ ikhaa̱ rí na̱ꞌkha̱ bi̱yú pa mawatuun i̱jioo̱ ra, khajngóó rí nacha̱ eꞌthúu̱n ikhaa̱ rí na̱ꞌkha̱ bi̱yú rúꞌ. Jngáa̱ nandxaꞌjuáa̱nlí xúꞌkhui̱ rá.